भैनै दुर्ज लोको मबिरेइ फहमन् नन्गु बिको बर्नै। भर्नै दुर्ज क्सो मुन्त्से बर्नै दुर्ज लोको ति खलम्नु। तकै लोको बोर् बोकर् <hesitation> नैबिजिर् अरो <hesitation> जैजिअ जह जनै। भह गोपुर् को सोलेइ मेकनिस्मु को लुब्रिकित् खलम्। भेने उनौ लोको पिन् इन्स्तल्ल् खलम् अरो अन्दस् नै। अन्दस् नै लोको बिकोर् बिर् को मेकनिक् जुन्ग् नैनि अन्दस् खलम् मरे बिकोर् लगैन् हजो।